Maro ra antsovan'olona hoe fanaka fa agnisany tegna antsovan olona fanaka zany amin'ny ankapobeny de fandriana an, seza an, latabatra an, de armoire a.